انا ما قوي كثيغ بل الفن بس اغشعو الي الشي الي قغيب على قلبي ووحبيتو صوتو لا بينو مزعج ولا ولا انو ضوجني ولا يمس فد طائفية معينة فهذا الفن احسو قغيب علي واطيق اطيق اقيم من عندو وحتى لو انا معغف بل الفن ولا ملهم بل الفن.